Dgaraa digi mana ɓag naya a ma mung kwaɓara mana sagwa kidigit ba ɗekka kiyamiyama digi inɓag naya masagnina sagw kin mana sag, mana ghuda thing mana dʒahant kudaha tsaghwa hara, yaa kiga yayigamda ya kww kirka aɗahtrita. Hinan tsim inda ɓaa takiyi sartann yoogara in wana ma ɓag nayi kidigina awara mayi kudalia ma ndʒahantra dʒahga ku wara mana vular kthuwa thuts kthuwa das mang ma kuwar ma das bad thuw ma leda kiya da dan tigana ma heneh kitra toh, masavalsig thaba aɗugyagh kthuwi ndavultrnai dada hinehiya ma vaka vakana ma kuda shakalga tagawa kwaɓ nuda kwaʒa kwaʒa kwabl nuda vana shikalg nuda banga kwaʒa kwaɓ nuuda yana za digit nuɗ shahshashah ya dga ziga dga huɓgaha kwar kwarag ma kumda nagan ma ku takwar ko ko ba udi dagal dig nda kwani wani wa ba vulvara mung kafa mung thuwa mung kwar kwara ma vulvutra toh, dama dayake tika yaʒhigka viiga thiɓa hay hiyak vigagh kdamaghgl takiya a us ba ɗek-ɗeka ma gha ɓagara ba digin kin kdamaʒhala toh magha ghala dadamaʒhilgila ɓa digita ghwaɗag kan kobar bagh bagar kim khwa ɗaga toh dama ahwaɗaga tso ningu. Magh hwaɗaga magha sagwan kizhiʒi ba shah shah shah kiyi dvulgar kuda a ko thakalaw agh mai havganiya ma ko hirghant hirg kathkalau kwang ɓath vinang math klawma ma ba thiɓa tuvnana silvnan waha kwaha ma ghwadvant ma lea thim dum dum dum ku war ma sirsig davakar madasi avulara avukar baʒa kwaɓa mota avukra avukar baʒ kwaɓa mutz a kaga ma babla da maʒhgilma ma maa ma hahwaɗaga ghiravagh ma huraɗag baɗum liyasagb daraka vakan ma naru hwaɗag asirga sirga fakiya a lizirandin tsim uuda jijiraa mula kumdu mulga valakumdu vulg kidigit ma digit digit tagnitr toh dama vaka kaka hwaɗag kam magha ɓathnan ba shagraa ko tukwar ba ya mbalo mbalo ndaku munda uudah ndukwah ndakwani munga eh diga ʒig ndakwani munga yuwa huɓg ndakwani wa piwabiya ku bawa maba munga toh hwadlag nuda vanga ah ndʒaɓdgar takiy kwandaa kwar kwar am ya miyam wuta tola madnʒa ɓagav ya kwanda kwar kwar wurnaa mung tuviiy dga ʒig ba ba kalkala ku ba ta uwar mung ni dig zig kwanda kwah takwaha kwanda kwani tukwnha vanga ghudath nuuda buɓky nuda ndʒa wura a toh tihala kwana zigmaha mai nuud nubakya huɓakya bima. Tihala kwan bim diʒi ɓagava adagwa ya kokahaa asagwa yuwa kwalabahing ah a adʒaha digit maraw maraw sa sag gid li lifsa gang ndakwan shahshaha kwan tsigan kwan tsigilyahan ar thyənan ɓaga hiyahan arthyənang ɓaɗum ba ah ɓagavs toh asirga sirg tihala kwana uh na ud wa tsaga diga in sarah nuuda mai ndʒukwandʒa wurni ɓa kwandaa ɓa vlindumas ɓa kwar kwar nud tihala jwana mathabiya toh sigha sig naddini kwana a masulma kwana kvitangh kwana a kwar kwar tihala kwana toh ama dga la hwaɗag tzkiy ba ah righit righg hineha viya vigarin takwaha arawa nud kam toh magh fata dga hwaɗag kam dole sai atsigan kwaɓ kuma magh tsigan kwaɓa ndakwana atagnina ma munga asugwa kathaa ku buwa kuhkrɗa ko maba klawma maghmung dvakaya aghd vaka vak maraw vaka vak, daʒahar nuuɗa agata k skiritiya kasak da chigit ba ndar mu nushavaa arba hadʒaghani dʒag kuud klawa kul-buwa pilaway nuddann a jiriya pilwui nuda ghwaɗ man vakai bi toh dayake ndʒa mung nudah shwaɗa sirkai nidiga da dʒigari dʒigi toh, atagtr kʒhigmaha valak nud kin kli tsaguda skwitiyamuda ar ndʒana. Tivigh kuskurama amɓagan kdgaruwa li shakalbnii li ɓa kwar kwar ni ɓadum ba ɓagava toh ha haɓagha ɓaga kaga avultr kaf kwana tagnayna, avultr thuwa magh mung ndʒiɗagha agh vanga shakalg tun thakadur magh nagan ma vanga shakalgm mai lamburi avanga shalgni bam shakalgaru bam shalagam dagha waha ɗahvant waha kwaʒa kwaɓ nuda ɓa kwar kwar nuda kwah nuda thyəyg nuda hwaɗag nuda toh, ɓagar band kwah nin ah mamung kwaɓar kam komaba umm uhm ko h band makarant in mana ksant takiya andʒahant kli maksand baghbaɗay akwa ha mung kwaɓara mana dʒahgan andʒahang kli maksamd gabaɗay in vultir kdiga ziga in vultur kwaɓa an kwaɓa minta in vultur thab kiʒligiti da dasa nitr dvakai da hineha ar arda daʒigan da yaatra ai ma marawai aɗbatihala kwan ma mai chiyit chig ning ning nadr tahala kwana ardiʒ hara ksaa kwar kwar kwan ma thai than ma na chuhurgan takiya a kwah tsim menye kwah chin meneyri mathai mulkw mulg tihala kwani aɗba kuwar sai dgharan kuwar ndakwan sirga ba ghrang mai sirga sirg kudiya toh, hulfadigi adʒgar dʒiʒa tihala kwannanma man vakai tuma kuwar badghrana warwa da mulku mulg takiya kai undagawa kwari mathai wu mulku mulg tihala kwani toh digi aɓagning kam Sai bagh ɓagan takiya a kwanin tsim ma ndukwaha manvakya kwah tsim ma ndakwah mavakaya artaga tug kin ka yabum atagar tag ktsaghwagha liam ɓag ning kithra vak pala atagtr taga andʒu ba daman da ma ɓa ɓagava aɗugyagh maksagh biya mamung li vaka vakithirna adʒahtir dʒahga dama hulfu akwana band ksusa magh magh mug msausamingha kigh davagh aɓagabiya mung yiigaha mung tsaghawaha mung kwar kwara atagtir taga uuda ʒhuru nii kwar kwarni aɗatr ɗaga ar sagawa ah daɓagar ndar wani a wai nidigina naɓag naya ar vanga dʒavga arvanga wu a ɓa ɓa shagkalga, shakalg ma maɓagha ɓag ma ɓagva nidaga ksa dama kalkalmiyama ɓa ba dga ks nuda sal na sal yaney arɓagana sal ya henye arɓagana kithra kshakalgatra kaga ma maraw ban ma maraw band kwaha ƙam ɓagar band kwah mang man vakaya a hwaɗag kam tunda na hwadag nin kam dole takiya andʒagan kʒarabahar ma ko armura adʒatir dʒaga ko arvaka vakithirng adʒatr dʒaga aghfa ksarfa ba ɗeks ad adʒahtrta arsagrawa mung wana sagat damahinga palla mung wana hing buwu nghah hing hkrɗa arsagat sya da hwaɗag takiya zraband tsim wai nidigi ɓag nina awara nitr. Ka vanga hwaɗag nuda vanga dgahar nuda kwanda kwani uhm mung wanda kwani <hesitation> jajibiri anuda mada ɓagar thaɗurahinan vanga dʒavg uda vanga ɓa kwar kwar nuda koba bau ba ɓagava lakwti takiy jak lakwah takiya kabada ɓagava kin kin nidigna ka dʒahava dʒahavtuwa wana kwang bagava ma ɓagava ɓaga asirga sirg ba dum nidigi ina tag nayna maghe valtr kdga ʒig kuda ya thuwaha ya kwar kwar kuwar mavana hwaɗag me vanghit vang nud huɓa hwadagn ko ba hra andavgan kai thra menye tsin ndan-ndal davaka ba digina vaka meng tsim uuda jijira wara anuda toh tsa sirav tukwah takiya uda jira uwaha dga jijiri ma dighal dvacaka kwana mung wani ma gighal dvavaka ɓa digin ndakwanii badiga zig ndakwani athiknaya atung wan bada huɓg athiknayna toh hulfa kwana ghwaɗa adʒahant kudagh tsim vultti ki yuuya, avultri kidiga zigiya man nan faniya takiya dʒahtr dʒagai kaga daa jijir bi wahibi amma magh dʒahuda asiran takiya ah thiyahan inda dʒag nayin tsim ma nud kulbu nin nin ko drmil buwaa waghna dʒag ningi a gata kaful drmi thiba aɗaba takiya mung wana da ba dagali sirgai ma ah awadʒigar dʒiʒa a digi adzligar vakwaha ka sagan king avultr kdga huɓga avultr kdga ziga avultr kokuwa ma mai ndu kwahi bagwarbiya. Ya dayake dga hwdaga anagan ningyi mai ya dsaghwahagha ya wa wara kuwar ma mulku kan ku hwaɗaga amvanga dʒavga amvanga shakalga anvanga tugunhuraa mung ran ɓulgu gwandʒ ɓulur gurandʒ nudag kwar kwar ba dug ɓagava toh ma tihala kwana duniya badʒal badʒiga amma baʒ ba kwaya badʒa badʒig duniya dole ɓagar takiya ah kwahin tsim ndukwah biya haɓagana nunn nudaha toh ma mung kwaɓ kam ku bau ɓa bəgav ta ghalga miyama kiyam ghala ba dada uaʒghgila wurarant kuudaa ku ma warg nung dvakays ka ga magha mung dvakai ko mung wana tagada takiya wai nidigit da bud pala, buwa a chinga ching mah ka tagar ma tiviyaha ka tagar ma rediyowaha a meng tsa wai nidigi da ɓagav ivdyəna wai ni digi da ɓagav ivdyəna anuda ka dʒahar nud ba ɗeka toh ma dʒaghant dʒag kud mai nidiya zihi ai mai nidigi agha ɓaga ninghyi dole magh dʒhud kam ana digit marau ningha bava takiy ah kiya takiy ɓaga ɓag nud kidigit ndukwaha awara nud kam dole aghda kyəkya aghda. Thaaha ko agwaha ko ya nbaklakaha ma hung kwaɓagh ya ghwach kaha tushik ahaɗat dachii tiva kaf kala kala mung ivanaa shahshah shah kaf kwanda kwani kafab shikaf kwana kafa hiyya, kwana kafa burbura, kwana ma sinasira, kwana ya ghwachika ma ya kwar kwar shah shah shah kafa a tanaa dga huɓga shah shah shaha dga ʒig shahshah shaha kaga ka ɓa umtakr kins toh ko dalithirns ma tagha tga takiya mung nidigit ivyədyagha sagan ba ga ga ga ga ga nud aɗuva bagh chai ningha umchahuɗi amma magh unchahuɗa ana ɓa digit ka gwiya aɓa umchahuɗkam mai nidigi athikna ninghi a maghahuɓa thaɗ ba dyən mai nidigit tin digi ɓagnini dama toh agha hmɓa thaaɗ ba dgən kuma mai namfuniyan uba thaɗ biyi aɓa diʒit harwu auguya ɓa maghnawey aɓa amcha hmɗa kwar.